مرحبا يا صديقي العزيز كثيغ فغحتولك اليوم بزواجك وانت تستيهل كل خيغ ، زواجك كان كلش حلو و يخبل ، القاعة مالتك كان تخبل التنسيق والألوان حلوي كلش والاكل كان كلش ذوق ، الاغاني احلى شي بالحفلة كلتا الاجواء كانت حلوي كثيغ ، مبارك زواجك صديقي العزيز.